يعني عدد ازواج الاحذية كلش كبيغ لان ما اعدم يعني نحنا ك شباب عاده نشتغي ونزت نشتغي ونزت نخليهم بالدرج مال احذيه ف ما اعغف العدد بس عدد كبيغ كلش يتجاوز ال خمسطعش عشرين زوج اما قبعات ثنين تلاثة لان ما البس ونظارات ثنين